والله اكثر شي اتونس من احجي بيه يعني استمتع انه من احجي عالدراسة احجي عالطموح احجي على نسوان انه وصلوا يعني كدروا يحققون ذاتهم